בהמה פלייש צו... ווי אזוי מ'קען מאכן אז ס'זאל זיך האלטן פאר א לענגערע צייט איז מ'קען עס אריינלייגן מיט אין דע פריזער ס'זאל ווערן קאלט און ס'זאל ווערן אייז און נאכדעם ווען נאך ווען מ'לאזט עס אויף קען מען עס דעמאלטס קאכן און דאמלטס אויפעסן.